lögregla rannsakar meðal annars hvort á

skipulögð brotastarfsemi eins og vændi mansal fíkniefnasala og peningaþvætti myndskeið af staðnum sýnir að þar var seldur nektardans forsætisráðherra segir að áttatíu og tveggja prósenta launahækkun á skömmum tíma geti ekki talist hófleg launahækkun bankastjóra Landsbankans gangi þvert gegn starfskjarastefnu ríkisins um tuttugu rúmenskir verkamenn sem unnið hafa hjá íslenskri starfsmannaleigu fá neyðaraðstoð frá Kópavogsbæ í viku sem felur í sér húsnæði og mat mennirnir hafa miklar áhyggur af framtíð sinni á Íslandi Trump Bandaríkjaforseti er undir miklum þrýstingi þessa dagana en það stefnir í aðra lokun

undir lok vikunnar metfjöldi demókrata hefur boðað framboð gegn honum í næstu kosningum það er ekki gott hjartahnoð nema maður

segir maður sem lifði af hjartastopp hann í dag bjargvætti sínum sem var útnefndur í tilefni af degi íslenska táknmálsins eru fréttir kvöldsins

sala á nektardansi hefur viðgengist á kampavínsklúbbnum Shooters í Reykjavík um nokkurt skeið þá leikur grunur á að þar hafi farið fram skipulögð brotastarfsemi vændi og jafnvel mansal lögreglan á höfuðborgarsvæðinu innsiglaði staðinn um helgina fréttaskýringaþátturinn Kveikur hefur á undanförnum mánuðum unnið að fréttaskýringu um vændi á Íslandi í því skyni að kanna hvað ætti sér stað inni á

kampavínsklúbbnum Shooters sendi Kveikur mann inn

í fyrstu var farið í könnunarferð og þá var útsendara Kveiks meðal annars boðið að kaupa eiturlyf og vændi síðar fór hann með falda myndavél og bauðst þá fyrir ákveðna upphæð að fara á efri hæð staðarins í fylgd erlendrar konu og þetta er það sem hann borgaði fyrir kveikur bar myndefnið undir lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í ársbyrjun er einhver grá lína er það alveg skýrt að nektardans

á Íslandi það fer

hvort þetta sé af kynferðislegum toga eða ekki hvernig leggurðu mat á það hvort það er af kynferðislegum toga eða ekki það verður bara að meta aðstæður hverju sinni ef að ég myndi sýna þér hérna myndband gætir þú þá sagt mér hvort þú myndir telja það vera af kynferðislegum toga eða ekki já já þú sérð

alveg hvað er í gangi þarna já já þetta er alveg augljóst myndirðu segja að þetta væri ólöglegt já ég myndi segja að þetta myndi algerlega geta fallið þar undir má ekki alveg færa rök fyrir því að þetta sé vændi það eiga ákveðnar reglur að gilda um þetta

er þetta ekki í samræmi við það þannig að þetta er ólöglegt að þínu mati já miðað við miðað við myndi ég telja það svona fljótt á litið og verðið þið þá ekki að

sjálfsagt væri það mjög æskilegt að við myndum gera það þetta eru á margan hátt hérna flóknar aðgerðir sem þarf að fara í og bara matið okkar hefur verið það kalt að við höfum talið okkur vera

með brýnni verkefni á borðinu kveikur sýndi einnig Heiðu Björgu formanni

Reykjavíkur myndskeiðið hvers vegna eru slíkir staðir með rekstrarleyfi í Reykjavík við getum ekki komið í veg fyrir við getum ekki valið hvurslags barir opna og þeir fá vissulega leyfi það er tryggt að þar séu engin lokuð rými það er tryggt að það er farið að öllum lögum og reglum það er ekki ólöglegt opna slíkan stað mig langar að sýna þér myndband sem sem við tókum inni á einum svona stað ekki með þetta hvað finnst þér um þetta mér finnst þetta auðvitað hræðilegt sko

þetta er hérna rétt hjá það ætti ekkert að

neinum hvað er í gangi þarna nei hvorki ykkur né eftirlitsmönnum eða lögreglu og það eru kannski þessir aðilar allir sem þurfa aðeins að setjast yfir það og bara skoða virkilega grundigt hvað er hægt að gera lögreglu hefur borist fjöldi ábendinga frá því í haust um mögulega brotastarfsemi á

eftirgrennslan Kveiks hafi orðið til þess að meiri þungi hafi verið settur í rannsókn á staðnum en um helgina innsiglaði lögregla hann kveikur hefur heimildir fyrir því að grunur leiki á að þar hafi farið fram skipulögð brotastarfsemi auk nektardans sé verið að rannsaka hvort þar hafi farið fram fíkniefnasala vændi mansal og peningaþvætti samkvæmt tilkynningu lögreglu um helgina hafði hún afskipti af tuttugu og sex einstaklingum og færði tíu þeirra á lögreglustöð umfjöllun Kveiks um vændi á Íslandi verður á dagskrá á næstu vikum forsætisráðherra segir að launahækkun bankastjóra Landsbankans sé óskiljanleg og gangi þvert á starfskjarastefnu ríkisins um hófleg en samkeppnishæf laun skýra þurfi stefnuna betur mánaðarlaun Lilju Bjarkar Einarsdóttur bankastjóra Landsbankans

sem er í eigu ríkisins hafa hækkað um áttatíu og tvö prósent frá því

um laun hennar voru færð frá kjararáði til bankaráðs Landsbankans árið tvö þúsund og sautján launin eru nú

um þrjú komma átta milljónir á mánuði þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur ekki náðst í Helgu Björk Eiríksdóttur formann bankaráðs

forsætisráðherra segir þetta óskiljanlega ákvörðun

héðan í frá vera fastbundin launaþróun á hinum opinbera markaði þannig að mér finnst þessi ákvörðun auðvitað vera úr öllum takti við bæði stefnu stjórnvalda og umræðu samfélagsins þar sem standa yfir kjarasamningaviðræður þáverandi fjármála og efnahagsráðherra beindi árið tvö þúsund og sautján tilmælum til félaga í eigu ríkisins að þau skyldu setja sér hóflega en samkeppnishæfa launastefnu nú stendur í starfskjarastefnu hins opinbera að laun skuli vera hófleg en samkeppnishæf það þarf þá að spyrja spurninga við hvern er þá verið að miða þegar talað er um samkeppnishæf laun því þessi laun eru til dæmis langt fyrir ofan fjármála og efnahagsráðherra sem fer með málefni bankanna í gegnum bankasýslu ríkisins hófleg ég þekki ekki þann veruleika þar sem áttatíu og tveggja prósenta launahækkun á þessum skamma tíma gæti

talist hófleg Katrín telur að taka þurfi starfskjarastefnuna til endurskoðunar og fastbinda hana miklu betur ef stjórn Landsbankans kýs að túlka hana með þessum hætti tilmæli hafa verið send til stjórna þessara fyrirtækja en um leið erum við bundin af þeim fyrirmælum laganna

þegar kemur að fjármálafyrirtækjum að það þarf að gæta armslengdar og vilji stjórnvalda þarf að birtast með skýrum hætti í eigendastefnu og starfskjarastefnu þá þarf bara að skrifa vilja stjórnvalda skýrar út því ég held að stjórninni eigi ekkert að dyljast hver hann er til að mynda eftir að ákveðið var að leggja niður kjararáð og leggja fram nýtt frumvarp um fyrirkomulag launa æðstu embættismanna bankaráð Landsbankans sendi frá sér yfirlýsingu klukkan sex

þar sem segir að gagnrýni á launahækkunina sé skiljanleg en hækkunin sé í samræmi við starfskjarastefnu bankans laun bankastjórans hafi fyrir

hækkunina verið lægri en laun æðstu stjórnenda hjá öðrum stórum fjármálafyrirtækjum að þetta væri úr öllum takti við þær kjaraviðræður sem nú standa yfir hver eru þín viðbrögð við þessum tíðindum

þetta hafi áhrif á kjaraviðræðurnar allt telur inn í

á mjög viðkvæmu stigi ætlar a s í að beita sér gegn þessu með einhverjum formlegum hætti ég held að besta leiðin til að beita sér gegn svona

bjóða um tuttugu rúmenskum verkamönnum sem hafa unnið hjá starfsmannaleigu neyðaraðstoð í viku mennirnir óska eftir því að fá vinnu á nýjum stað í síðustu viku fóru fulltrúar frá a s í ásamt lögreglu að skoða aðstæður rúmenskra verkamanna sem hafa unnið hjá

mennirnir bjuggu allt að tíu saman við mjög þröngan kost í Kópavogi og var fimmtíu þúsund króna húsaleiga dregin af launum hvers þeirra launin sögðu þeir vera undir lágmarkstaxta í dag fóru mennirnir á fund hjá Vinnumálastofnun ásamt fulltrúum Kópavogsbæjar Eflingar og a s í það sem kom helst út úr þessum fundi

afla gagna til þess að ganga úr skugga um að mennirnir hafi fengið rétt laun fyrir sína vinnu

segir að mennirnir hafi miklar áhyggjur af því hvernig málin þróast

Vinnumálastofnun er að reyna að finna handa þeim störf og um að gera ef einhvern vantar menn í vinnu að hafa samband við Vinnumálastofnun og óska eftir

konur hafa lýst yfir framboði gegn Donald Trump Bandaríkjaforseta en nokkru sinni gegn sitjandi forseta þótt enn séu tæp tvö ár til forsetakosninga kosningabaráttan fyrir forsetakosningar í Bandaríkjunum á næsta ári er löngu

hafin og búist við að allt að fjörutíu demókratar bjóði fram krafta sína gegn Donald Trump óvinsældir forsetans eru helsta ástæðan fyrir þessum mikla fjölda en rúmur þriðjungur styður Trump samkvæmt flestum könnunum listinn er langur og öldungadeildarþingmaðurinn

bættist við í gærkvöld þar eru fyrir mun fleiri liggja enn undir feldi og bíða eftir rétta tækifærinu óvíst er hvort eitthvert þessara leggi í Trump en draumur margra sér við hlið þeir séu hin fullkomna blanda Biden traustur og höfði til fjöldans og Beto hafi náð sérstaklega vel til kvenna innflytjenda og ýmissa minnihlutahópa í kosningum um í Texas í haust en þetta eru tveir hvítir karlar og ólíklegt að það fari vel í fjöldann miðað við þann mikla fjölda kvenna sem lýst hafa yfir framboði tæpt ár er til

og demókratar virðast finna töluverðan meðbyr eftir sigur í fulltrúadeildinni og lokun

sem kemur enn sem komið er verr niður á Trump það kemur að nýju til lokunar á föstudag takist ekki samningar en viðræður sigldu í strand um helgina fátt bendir til að sátt sé í sjónmáli og því stefnir í að

verði lokað að nýju síðast var lokað í þrjátíu og fimm sólarhringa og það kostaði ellefu milljarða bandaríkjadala prófessor við Háskóla Íslands segir að styrkja þurfi miklu betur samfélagið á Íslandi og heyrnarskert börn séu oft félagslega einangruð dagur íslenska táknmálsins er í dag byrjuðu árið nítján hundruð og áttatíu það var einmitt í nóvember þetta var í Evrópu og á Norðurlöndunum Sigurlín segir að bæta þurfi viðhorf til samfélagsins það sé auðvelt ef fólk setur sig í auknum mæli í spor

fólks vissulega hefur margt

gert vel en samt er

pláss

pláss til að vera við sjálf prófessor í íslensku við og varaformaður málnefndar um íslenskt táknmál segir stöðu heyrnarskertra barna á Íslandi ekki nógu góða það þarf að huga og styrkja miklu betur þetta

auðvitað gífurlegt hagsmunamál fyrir einstaklingana og auðvitað líka

íslenskt samfélag að við hugum betur að þessum málum og það þarf vitundarvakningu Sigríður segir að börn fái ekki nógu gott til að byggja upp sterkt málkerfi þó að skóli án aðgreiningar sé jákvæður að mörgu leyti

þá samt sem áður er spurning hvort hann virki nógu vel fyrir þennan hóp af því að

börn þurfa öflugt það tekst ekki að byggja það upp eins og staðan er í dag félagslega einangruð og

hafa ekki þetta málsamfélag sem sagt Íranar fögnuðu í dag fjörutíu ára

komu saman á

torginu í Teheran í morgun og hlýddu á ræðu forsetans Hassans Rouhani í dag er hápunktur hátíðahaldanna sem hófust fyrsta febrúar þennan dag árið nítján hundruð sjötíu og níu snéri

Khomeini erkiklerkur heim úr útlegð og

sagði í ræðu sinni í morgun að hann hefði bundið enda á langvarandi harðstjórn og ósjálfstæði Írans

og Ísrael ekki kveðjurnar og sakaði ríkin um samsæri gegn Íran þeim tækist ekki ætlunarverki sitt og Íranar muni halda áfram að þróa flugskeyti til að verjast utanaðkomandi ógn ársins tvö þúsund og átján segir ómögulegt að lýsa því hvað fór í gegnum hugann þegar hann bjargaði lífi hlaupara með hjartahnoði í fyrra þeir eru góðir vinir í dag og sameinuðust þegar viðurkenningin var veitt

öryggismál heimilisins voru umfjöllunarefni dagsins þegar einn einn tveir dagurinn var haldinn hátíðlegur þrettán börn fengu verðlaun í og Guðni Ásgeirsson var valinn ársins Guðni hélt Oddi Ingasyni á lífi með hjartahnoði eftir að hann hné niður Oddur hafði fundið fyrir svima og slappleika á æfingu

það líður yfir mig meira

veit ég ekki fyrr en ég vakna í sjúkrabílnum þetta þetta er ólýsanlegt mér fannst

vera heila eilífð en fyrstu aðilar sem koma að var sérsveitarbíll sem var þarna í nágrenninu það var innan við fimm mínútum eftir að þetta gerðist en höfuðið á mér var búið að öskra sko er ekki einhver að koma Guðni fór á skyndihjálparnámskeið í

þeir segja að það sé ekki gott hnoð nema þú

viðkomandi dagurinn var mikill gleðidagur fyrir þá tvo sem eru orðnir góðir vinir hvernig líður

alveg óendanlega þakklátur og bara að koma hingað og fá að taka þátt í þessu og mér finnst svo dásamlegt að Guðni skuli vera valinn

hann er svo góð fyrirmynd okkar okkar allra sko er þetta tilfinningarík stund hérna

ég á bágt með mig bara að tala um þetta

þetta er ólýsanlegt það er eitthvað sem gerist og maður bregst við ef þetta er einhvers staðar þarna inni þá held ég að maður geti brugðist við rétt og þessu tengt allt að eitt hundrað manns æfa nú viðbrögð við stóru snjóflóði á skíðasvæðinu í Hlíðarfjalli þar er miðað við að á annan tug

hafi lent í flóðinu Ágúst Ólafsson fréttamaður er í Hlíðarfjalli ágúst þarna lítur allt út eins og

alvarlegt slys já

í nágrenni við skíðasvæðið

og þið eruð á svæði

verið að grafa upp konu í nótt gengur í sunnan hvassviðri eða storm á vestanverðu landinu og jafnvel tuttugu til tuttugu og fimm metra á sekúndu á Snæfellsnesi í fyrramálið rigning

í flestum landshlutum og

lægir og styttir upp suðvestantil um tíma eftir hádegi Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur

yfir veðrið að loknum íþróttum og

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér um íþróttafréttir kvöldsins

í toppbaráttu úrvalsdeildar karla í handbolta er í algleymingi og betur fór en á horfðist eftir slys á h m í alpagreinum í dag þetta og fleira í íþróttafréttum hér að loknum fréttum

lögregla rannsakar meðal annars hvort á myndskeið af staðnum sýnir að þar var seldur nektardans forsætisráðherra segir að áttatíu og tveggja prósenta launahækkun á skömmum tíma geti ekki talist hófleg launahækkun bankastjóra Landsbankans gangi þvert

gegn starfskjarastefnu ríkisins um tuttugu rúmenskir verkamenn sem unnið hafa hjá íslenskri starfsmannaleigu fá neyðaraðstoð frá Kópavogsbæ í viku sem felur í sér húsnæði og mat mennirnir hafa miklar áhyggur af framtíð sinni á Íslandi Trump Bandaríkjaforseti er undir miklum þrýstingi þessa dagana en það stefnir í aðra lokun

lok vikunnar metfjöldi demókrata hefur boðað framboð gegn honum í næstu kosningum það er ekki gott hjartahnoð nema maður

segir maður sem lifði af hjartastopp í dag bjargvætti sínum sem var útnefndur

þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld